Mbo mi ya voni a wa gue a di ma wɛ, bari un nu cina ,be tuanh, a to'a tuan mana a han tawɛ a we fua fua ,mi yɛrɛ yafana ami sabere ami dii, un bɛ yi cimi ɛn'na zɛrɛ ,wa ma mi wozo binu.